Obo <noise> abandu emibere eyangabayisunzaku, omubere oghokubanza lyeribya ngomundu inabya inimukuthu isyalitokatoka nabandu. Inimundu molho omwabandu abakahikamu. <hesitation> Omubere owakabiri, omundu eribya iniakanzibawa nabandu ahimikalha. Isimundu oweribugha indi akatoka akatabukira abandu kwitsi akabatsumatsuma. So, neryo eyanganza yeyu yanganabya ngibiri misa kwitsi nowakasathu, emibere omu- emibere eyabandu ababya kwitsi abakabya ibasi nyamuhanga, ibasikya indi nyamuhanga yamukama wabu abathakwama ebindu ebyakyihugho, ngebyobulhoyilhoyi ebyabathahya. <hesitation> Inje abandu abanganza babali ngabu. <hesitation>